आत्म विश्वास, एक असी चीज है के उसे अपण कई भी काम करा तो अपण हे विश्वास रेवे कि यो काम कर सका। कोई काम कर्र्या अपण तो होगो की नी होगो अपण डर जांगा, डर ग्या तो यो काम नी कर सकंगा। अपणे आत्मविश्वास नी रयो। पढर्या पढ़ाई में भी विश्वास कर्र्या अपण के भई नौकरी लाग जांगा। अगर विश्वास नी रेतो के भई नी लागांगा तो नी पढ़ता। आत्मविश्वास जसा कोई भायला ये कोई सामान। दे द्यो तो विश्वास रेणी छावे ऊके ऊपर के भई दे देगो जदी देंगा। तो यो है आत्मविश्वास।